Сэ къалэм сыщыпсэуну фӏыуэ солъагъу. Къалэм сыкъыщалъхуащ, <hesitation> ссфӏэтыншщ къалэм ущыпсэуну. Сыт иӏысри богъуэт, сыт иӏысри уи гъунэгъущ, уеджэнуми улэжьэнуми, зы щӏыпӏэ укӏуэнуми. <hesitation> Къуажэри фӏыщ, къуажэр фӏыуэ солъагъу, куэду фӏыуэ солъагъу, <hesitation> ауэ къуажэр нэхъ <hesitation> хуэмщ, псэучӏэ хуэму къысщохъу, <hesitation> псынщӏэу сыщезэшыну къысфӏощӏ къуажэм сыдэсмэ. Ауэ шхынчӏэ сытчӏэ <hesitation> бэзэрым умыжэу, зы щӏыпӏэчӏэ умыжэу, <hesitation> шхыныгъуэ гуэр пщӏынумэ, уэ уи хадэ къипхыу. Мис абычӏэ фӏыщ, хадэм къипхыу <hesitation> хэпса, уэ къэбгъэчӏа гуэр <hesitation> пшхыну, ар фӏыщ. Ауэ иджыри къуажэм тӏэкӏу сыщӏыщышынэр <hesitation> хадэ зехьэныр, итӏанэ <hesitation> абы зэман куэд зэрихьыр, <hesitation> узыншагъи зэрихьыр. Мис абы тӏэкӏу сегъэшынэ.

Сэ <hesitation> адыгэбзэ сощӏэ, урысыбзэ сощӏэ, хьэрыпыбзэ сощӏэ <hesitation> зэзгъэщӏэну бзэр <hesitation> <hesitation> инглызыбзэмчӏэ <hesitation> тӏэкӏу сощӏэ мащӏэу, ауэ нэхъыбэу сщӏэну сыхуейт, нэхъ <hesitation> дэгъуэу сщӏэну сыхуейт инглызыбзэр. <hesitation> Иджыри нэгъуэщӏ бзэ къапщтэмэ, <hesitation> сщӏэӏым сыхуехъуапсэу зыгуэр зэзгъэщӏарэт жысӏэну. <hesitation> Ауэ адыгэбзэм <hesitation> къэбэрдей диалектым нэпэмыщӏу, фӏыуэ, псалъэм папщӏэ, Адыгей лъэныкъуэмчӏэ бжьэдыгъубзэми, шапсыгъыбзэми, мис- <hesitation> мис а- мис а бзэхэр нэхъ фӏыуэ сощӏэ, къызгуроӏуэ, ауэ фӏыуэ сщӏэну срипсэлъэну, сыпсэлъэфкъыми, мис ахэр сщӏамэ нэхъ си фӏэфӏт.

Си гугъэщ интернетыр паупщӏмэ, хьэлэбэкъ- хьэлэбэлыкъышхуэм дыхыхьэну. <hesitation> Си гугъэщ цӏыхухьэр гугъу ехьыну. <hesitation> Сыткӏэ жыпӏэм, е хъыбар, <hesitation> дахэдахэу тэрэзу умыщӏэну, е хъыбар псынщӏэу умыщӏэну, е умыщӏэххэнкӏэ хъуну. <hesitation> Дэ хамэ къэрал, псалъэм папщӏэ, дыщыпсэухэр дыщыхуейм и де <hesitation> телефон жыпӏэми <hesitation> компьютер жыпӏэми <hesitation> далъоӏэс хэкум щыпсэу цӏыхухэм – ди благъэхэм, ди ӏыхьлыхэм. Ауэ интернетыр щымыӏэм, дауэ хъуну? Гугъу ӏей хъуну къысщохъу, <hesitation> куэду гугъу хъуну къысщохъу.

Гулъытэшхуэ хуэщӏын хуейщ сабийм и гъэсэныгъэм и еджэным ипэ щӏычӏэ. <hesitation> Еджэнри хуейщ, еджэнри <hesitation> сэбэпышхуэ иӏэщ, <hesitation> емыджэуи хъунуӏым, ауэ хабзэ ищӏэу, цӏыху зэтету, цӏыху гуапэу, цӏыхуфӏу щытын щхьэчӏэ <hesitation> сабийр гъэсэн хуейщ. <hesitation> Ин хъумэ, еджауэ, <hesitation> университетхьэр къиухауэ, езым е хабзи нэгъуэщӏи имыщӏэу, цӏыхум хыхьамэ, утеучӏытыхьу, <hesitation> псэлъамэ, мыхъумыщӏэ жиӏэу, <hesitation> щыжиӏэхьэм и де жиӏэхьэри <hesitation> щыжиӏэн хуейм дей жимыӏэу <hesitation> е нэгъуэщӏу. Хьэуэ, е- япэ дыдэрауэ сабийр гъэсэн хуей, цӏыху тэмэму игъащӏэм дунейм тетын щхьэчӏэ.

Насыпыфӏэу зыкъызолъытэж Тхьэм и шыкурчӏэ, Тхьэм и фӏыгъэчӏэ. <hesitation> сыкъызыхэчӏа унагъуэр <hesitation> си адэ-анэр, <hesitation> унагъуэ- ди унагъуэм и тхыдэр зэрыщыту <hesitation> бэлыхьу ахуэдэщ, <hesitation> утемыучӏытыхьыну, урипагэну фӏэчӏа. Адэчӏэ укъакӏуэмэ сы- сызэрыхьа унагъуэри ахуэдабзэу фӏыуэ солъагъу, унагъуэфӏщ. Тхьэм бын къызитащ, Тхьэм быным и быныж къызитащ. Мы дунейм цӏыхур- <hesitation> цӏыхур зыхуеин <hesitation> игу къихьэн гуэр щыӏэу щытмэ, зэрыщыту Тхьэм сэ къызитауэ къысфӏощӏ. <hesitation> Тхьэм и шыкурчӏэ, сынэс- сынасыпыфӏэщ.

Дэрбзэрыр куэду фӏыуэ солъагъу. Си анэр дэуэ щыта <hesitation> си анэшхуэри дэуэ щыта <hesitation> Адрей си анэшхуэри (си адэм и анэри) щӏакӏуэхьэр иду щытащ, щӏакӏуэхьэр ищӏу. Ауэ си фӏэфӏщ, ауэ сыдэфӏым. Зыгуэрхэр здыжынчӏэ хъунщ, зыгуэрхэр чӏэщӏ сщӏын, сэ сщӏэрэ щӏэздэн сытын, ауэ сытӏысу <hesitation> здыну, сытӏысу моуэ зы- зы- зы хьэпшып гуэр сщӏыну апхуэду сэ схуэлъэкӏынуӏым. с- Схуэлъэчӏынуӏым жысӏэ щхьэчӏэ, зезгъэсами, схуэлъэчӏыну хъунт, ауэ <hesitation> сыдэу щытатэмэ, бостей дахэ, зыгуэрхьэр стхынт- здынт хьэмэрэ сабий щыгъын- сабий щыгъыни здыну къысфӏэщӏт, сигу с- си фӏэфӏыну хъунт.

Сыщыцӏыкӏум куэду фӏыуэ слъагъуу щыта сыджэгуну сыегъэджакӏуэу, еджапӏэм сыщылажьэу, сабийхэр езгъаджэу. Итӏанэ куэду фӏыуэ с- слъагъут сурэт сщӏыну. <hesitation> <hesitation> Сурэту хъыджэбз цӏыкӏу сщӏыти, а хъыджэбз цӏыкӏум щыгъын щезгъэтӏэгъэну, щыгъын зэмылӏэужьыгъуэхьэр сурэту щӏауэ, ахэр къыхэгъэжыжауэ, мис апхуэдэу <hesitation> сабий- а хъыджэбз цӏыкӏур схуапэ-стӏэщӏу, ахуэдэу зэман куэд езгъэхьыу, <hesitation> сыджэгуу пщӏантӏэм сыдэсу щытащ.